Pertama ma pipe ma aku mama mantu melope riya au piaraya yainana, laku piara piara piara riya lenei ida, laku ikeu laku iananau idua, asnau dua sa ruapi sa undana, laku keu ida laku ina naundana ma ami aledia, ami aledia laku ami muna, ina pisie loansa ma mi bage lakaumusiai ina pisie lohana riya me ridepe, keu keu peduke, ami eu una ika rina lai ida, ina la tama peduke, jadi ria inar tidu, inar tidu mama keu keu inana beudu ke tamba isare ati peduke, laku ami aleidi peduke inati pisie, riya aku ana matir pisie jajan hari hari, <hesitation> aikeu keu laku piara piara piara, dapate inar neni sampe sakarangi, aku ami jagae tolan tola, au aikau utana, uriari, au tana utalouri, riauna ikaa, rita nala sehingga riida peari, tauo una kandang riari, tapi au jaga setiap hari ma subuh ma ilahei ulai ikaa, lohore ilaholai ika, adi masa ulahe ulai ikaa, au unei ika utau ma, laku naina niininu weidu ma, supaya niko iida kei mei la bisa amiya peduke.